يعني أنا عشان أعرف أي رياضة تناسبني لازم اجرب أنواع مختلفة من الرياضات ممكن مثلا يعني ممكن تبدأ برياضات سهلة زي المشي والركض وبعدها تجرب رياضات ثانية زي السباحة أو كرة السلة أهم شي إنك تختار رياضة تستمتع فيها وتجدر تستمر عليها يعني عشان تعرف أي رياضة تحبها فكر في الأشياء اللي تستمتع فيها إذا كنت تحب السرعة ممكن تجرب رياضات زي سباقات السيارات أو الدراجات وإذا كنت تحب العمل الجماعي يعني ممكن تجرب كرة السلة أو كرة القدم يعني هذا بيكون ممتع أكثر